Xanaa dafa woon, bokkut ak léegi rekk. Xam nga woon daanaka dara dara du fa xew, dañoo takk rekk togg li ñoo togg nit ñi rekk ñaag rekk tasaaroo. Waaye léegi mariyaas xale yi dafa bari lu ñoo def. Man suma doom bu jigéen takk nañu ko lu yàggul. Mariyaasam amul façon lekka bu ñu deful paska dafa tollon ñu am dëj. Waaye togg nañ façon togg yu bari waaw. Togg nañ ay ginaar lu ne. Togg nañ ay ceeb <hesitation> ñam yi ñuy naan yu bari togg nañu ko. Defar nañu fa ay cii yak yu ne waaw mariyaas. Waaw loolu de xam naa ko si mariyaas. Xale yi yi ñoo togg léegi day bari ay different different toggu lañuy def waaw. Waaw, loolu dey lu su su buggee nit ñi wax loolu lu muy wax, lu muy def. loolu mooy kay xaalis de génne nañu xaalis def nañu toggu yu bari. Soo buggee togg yu bari kay moom su toggu yi bari, fokk xaalis bi bari. Frais yi day bari sirtumaa jamaano jiñ tollu nii, lépp a seer. Lool de am na. Indil nañ ko xaalis bu bari. Toggu nañu toggu yi lekk nañu ko doy nañ ba des waaw loolu dey am na.